که زه په یوه سیند یا جهل کي د لامبو وهلو لپاره ځم نو باید دځان سره د ژوند ژغورلو واسکټ ولرم یوه جوړه جامې ولرم یوه جوړه څپلۍ او همدارنګه یوه دانه پلاستیکي کڅوړه چی کثافات پکښی واچوم .او ځیني نور دضرورت وړ توکي چی هلته زما پکاریږی باید ځان سره یی ولرم